جنؤری پٮ۪ٹھٕ شُروٗع گَژھن وٲلۍ ؤرۍ یِکۍ باہ, رٮ۪تھ چھِ یِم: جنؤری، فرؤری، مارچ، اپریل، میی، جوٗن، جُلای، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر تہٕ دسمبر۔